चिमटे का उद्देश्य चिमटा लो का बन्या रेवे। ये पत्ती मुलायम होती हे चिमटा का काम जैसे छोटी हल्की चीज उठाबा में काम आवे जैसे रोटी बनाते समय चिमटा को काम लेते है। और गर्म वस्तु पकड़ने में चिमटा का काम लेते है। चिमटा सभी का घर में रेवे। इसका प्रयोग जब है गरम रोटी बनाते हे तो चिमटे से उठा लेते है। चिमटे को कई जगह काम लेते हे चिमटे का प्रयोग आसानी से कर सकते है।